أفضل الذهاب لمشاهدة الفيلم وحدي، لأنني لا أريد أن أشارك مشاهدة فيلم خاصة في السينما، في الخارج، نتحدث عن الخارج، لا أريد أن أتفرج، أن أشاهد الفيلم مع شخص آخر و لكن بالنسبة لتناول الغذاء، أفضله ذائما مع العائلة و مع الأصدقاء، لان تناول الغذاء مع أحد الأصدقاء أو الأحباب أو العائلة أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد يعطي له نكهة خاصة و ليس فقط مجرد غذاء بل مجرد لقاء، لكن في السنما اذا تفرجت فيلم ليس، لا يوجد هناك أي كلام متبادل و بالتالي أفضل أن أشاهد فيلم وحدي و أذهب الى الغذاء مع عائلتي.